Oooo tsy haiko ny hamaly anaizay satria ny gnantony, samabandraha reko zao, tsy mbo nireko zao ndra indraiky, izao iaho vo mahafanatsy azy ka sarotsy agnamiko ny hamay raha tsy haiko.